Sarotsarotra ihany ny mampifadanja ny asa sy ny fiainana manokana amin'izao vanimpotoana miy antsika izao. Ny antony voalohany satria efa manomboka mitondra asa aty an-trano ny olona. Efa <hesitation> > lasa ato an-trano izany no miasa an, dia mifangaro ao ny fiainana sy ny sy ny asa. Fa ny azo atao an, dia mametraka hifanarahana tsara amin'ny mpampiasa hoe amin'izao ora ka hatramin'izao ora aho no malalaka miasa ho anao. Dia ivelan'iny lera nifanarahana iny an, tena tsy mieritreritra asa itsony fa miala tanteraka amin'izay tontolo izay dia mivadika amin'ny fiainan'ny fianakaviana: miara-mi- miaraka miala voly amin'ny zanaka, mijery fahitalavitra, mandehandeha...